Kéd íbá ítá ínáñ ítíòn ítíókéd ítíábá ítíáítá úsúkéd dùób, dúóbébá dúóbétá dúóbénáń éfúd éfúdékéd éfúdébá éfúdétá éfúdénánáñ édíb édíbmékéd édíbméibá édibméitiáitá édibméúsúkéd édibmédúób édibmédúóbókéd édibmédúóbébá édibmédúóbétá édíbmédúóbénáń édibmédúóbétióñ édibmédúóbétiókéd édibmédúóbétiábá édibmédúóbitiáitá édibmédúóbúsúkéd ábá ábáyékéd ábáyéibá ábáyéitá ábáyéináñ ábáyéitión ábáyéitióké ábáyéitiábá ábáyéitiáitá ábáyéúsúkéd ábáyédúób